أنا نبغي التحكم بالموية، لإن الماء هذا يحلل الحياة، والت-التهدئة ونقدر خلالة نساعد رجال الإطفاء، لو كان في حريجة ولا شي نواجه ،زي الحرائق يكون أسرع.......... كيف الأفتار هكي نعالج -نعالج الشئ بالمية كان حريقة كان أش شئ في غابة في بيت في أي شي.